Bueno pues se muchacha se kiles pus aquí naguatl ni namiktis tus convinirua siempre cuando no respetarucan ishquegua yaa tetiquiti te chiguan ni tlacuas igual yas tetiquiti te se rato ye maca ni comida para yaas melacuatl como vivirisqui para cuali niqui tiesqui respetarucan más que náhuatl migan melaguack parejo entonces ikom muy bonito in pareja igual porque amo niqui amo ya ye niqui melacuatl ano tekitis pues amo ninqui amo parejo un pareja icon mandaruaske igual enotsbcuali in pareja